पक्षी या पोथली आपस म मुख्यतः आवाज़ों और शरीर की भाषा का ज़रिया बात करदा । व्यू चहचहाकर, गांदा, या खास आवाज़ें निकालकर अपने साथी के बुलादा छ या खतरा कु संकेत देना छ। उनका पंखों की हरकत, पूंछ की स्थिति, और उड़ान की दिशा भी उनकी भावनाओं के बातों दी छ ।